Men deyarli ish uchun email jo'natmayman, lekin haftasiga uch-to'rt marta shaxsiy emaillarni jo'natib turaman. Bularda faqat shaxsiy kommunikatsiya uchun foydalanaman, lekin ishda hech qanday emaildan foydalanish kuzatilmagan.